Ku muq käest nüüd küssüq, kas ma tahtnuq hindäle pigem pinni vai kassi, sis mul om veidükese kurb tuud vastata, selle et mul hindäl om pini, aga tegelikult ma tahasi nigu justkui kassi kah.